Jeta yae vi ko kua mbae jaɨ reta abati, kumanda, arroz jare oime oi ye, oime jaɨ va reta jaeko, soya oime trigo jare oime oi ye jaɨ va gueru reta jaeko jandia jare oime ye oi iru reta no